Ny mampiavaky an'i Japon zany da tena hajaindreo ny olo. Da eo avao koa manja lera reo da andreo koa tena olo <hesitation> madio, da tena olo mahalala fomba koa.